﻿Kua yaiporara jare ñame <hesitation> algo que yande yaipotavare jare yaipota jare ñanekirei ñanoi ramo <hesitation> ikaviko kua yayapo mopeti, mbaraviki ani, mopeti esfuerzo, mopeti dedicacion, jare jukurai ipuere vaera <hesitation> yambo konsigue jare jaera kua ikavi, yayapo mopeti mbaraviki tuisague jare ipuere vaera ñanoi kua mopeti sacrificio, resultado